पाव भाजी हि एक अशी मजेदार खावपाक जे कमी पैशें पड़ता। जेका हाँव तीस रुपये दिलो आनी समोसा पाव ताका। हाँव वीस रुपये दिलो आनी दोसा हाँव साठ रुपये दिवपाक तैयार अस्तलो।